بين قرية صغيرة ومدينة كبيرة نفضل قرية صغيرة خاطر اني نكره الاكتراث اما تكون عندي القدرة ان انا نمشي وقت ما نحب المدن الكبيرة ونزورها في شكل زيارات هاكا يعني صغيرة سياحية انا نعيش منفضل اني نعيش قرية صغيرة بعيدة على الحس وبعيد عالجوج ما بعيد على الكراهات وبعيد عالجري والضغط متاع الحياة اللي تفرضها المدينة الكبيرة